<hesitation> Io izany da tsy mandany fotoa io. <noise> Ny fotoanao tsy lany, anao afa-po amin'ny fagnamboaranao ñy asanao aby, <noise> da manaraky an'izay avao koa gn fivoara, voafehinao gny fivoaran'ny teknolozia misy. <noise> Da sady mba mahatsiaro avao koa anao izany hoe mba maharaky avao amin'ny fiaigna.